Ε, μόλις εξιπαίθκιωσα εεεμ αποφάσισα ότι θέλω να κάμω πράματα που εν είχα την ευκαιρίαν να κάμω πιο πριν, εεε όπως ταξίθκια, εεεε να θκιαβάσω βιβλία, να μάθω να μαειρεύκω καινούργια πράματα.

Πριν κάμω οικογένειαν, εσπούδασα, εδούλεψα καλά, έπιασα καμπόσην εμπειρίαν, έμαθα διάφορες τέχνες.

Ώσπου ήμαστεν μιτσ̆ιοί έντζ̆' επολλο΄εκοφτεν μας η θερμοκρασία, δηλαδή τζ̆αι πολλή πυρά να ήταν εν τζ̆αι είχαμεν πρόβλημαν. Το καλοτζ̆αίριν ήμασταν μες το νερόν που το πρωίν ώς την νύχταν, τωρά τα πράματα εν' λλίον πιο δύσκολα.

Εν έζησα κάποιον πόλεμον εεε τζ̆αι εύχουμαι να μεν ζήσω ποττέ μου κάποιον πόλεμον. Η γιαγιά μου έζησεν τρεις πολέμους γιατί ήταν μωρόν το σαράντα στην Ελλάδαν, μετά ήρτεν στην Κύπρον τζ̆αι όπου έζησεν άλλο θκυο, εεε τζ̆αι το μόνον πράμαν που μου λαλεί που τον τζ̆αιρόν που ήμαστε μιτσ̆οί είναι ότι ο πόλεμος εν' το σ̆ειρόττερον πράμαν που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος.

Στο σχολείον αρέσκαν μου πολλά οι γλώσσες δηλαδή εν ι-ξέρω έβρισκα το πολλά ενδιαφέρον να μάθω μιαν καινούργιαν γλώσσαν, να δω ίνταλος δουλεύκει, να δω, άρεσκεν μου να βρίσκω κοινά στοιχεία μεταξύ των γλωσσών, εεε τζ̆αι άρεσκεν μου πάρα πάρα πολλά να θκιαβάζω βιβλία τζ̆αι ιστορίες σε ξένες γλώσσες.

Εεε που τον παπά μου θθυμούμαι το γέλιον του τζ̆αι την αγάπη του, ειδικά την αγάπη που είσ̆εν για τους ανθρώπους εεε τζ̆αι την τέχνην. Εεε θθυμούμαι τες κουβέντες που εκάμναμεν για τα φοιτητικά του χρόνια.

Τα γενέθλια ήταν μεγάλη υπόθεση όταν ήμαστε μιτσ̆ιοί. Συνήθως εεε ήμασταν εις στο πάρκον τζ̆αι επαίζαμεν πά' στα παιχνίθκια, μετά εκάμμαμεν έναν διάλειμμαν να φάμεν τούρταν, τζ̆αι λλίην πίτσαν, θθυμούμαι τζ̆αι το ντζ̆έλλιν, ετρώαμεν πολλύν ντζ̆έλλιν όταν ήμαστεν μωρά, τζ̆αι επερνούσαμεν υπέροχα.

Εεε οι γονιοί μου εμάθαν μου να αγαπώ τους ανθρώπους, να αγαπώ την φύσην, εμάθαν μου τα βιβλία, εεεμ την τέχνην, την μουσικήν.

Έχω αποθημένον να μάθω να παίζω έναν μουσικόν όργανο. Έκαμα δάφορες απόπειρες, αλλά πάντα κάτι τυγχαίννει, κάποιον άλλον ππρότζεκτ ξεκινά τζ̆αι πρέπει να το παραιτήσω, αλλά εννά ήθελα πολλά να μάθω να παίζω το γιουκαλίλιν. Ξέρω λλία πράματα, αλλά εννά ήθελα να μάθω να το παίζω καλά.

Τα μωρά στην κοινότηταν μου παίζουν μάππαν. Πολλήν μάππαν, εεεμ παίζουν χωστόν ε τζ̆αι παίζουν πολλά παιχνίθκια πά' στα κινητά τους.

Εννά ήθελα παραπάνω βιβλιοπωλεία. Εννά ήθελα παραπάνω μπακκάλλικα αντί σούππερμαρκετ, ειδικά μπακκάλλικα όπου μπορείς να πάρεις δικές σου σακκούλλες τζ̆αι δοχεία τζ̆αι να τα γεμώσεις, χωρίς να πρέπει να γοράζεις προσυσκευασμένα πράματα.

Πολλές πολλές αστείες ιστορίες που την παιδικήν μου ηλικίαν απλά τωρά εθθυμήθηκα την γιαγιάν μου την Ποπώ που είσ̆εν έναν σκαμνούιν τζ̆αι έβαλλεν τα πόθκια της πάνω άμαν εκάθετουν πά' στην καρέκλαν της τζ̆αι άμαν την ενευριάζαμεν εγώ τζ̆αι οι ανιψ̆ιάες μου έφκαλλεν το... το έναν το πόιν που το σκαμνούιν τζ̆αι εβούραν να μας δέρει.

Η συμβουλή που θα εδίουν είναι να ακούεις πριν να μιλήσεις, να 'σ̆εις υπομονήν με τους ανθρώπους τžαι συμπόνιαν. Νομίζω τούτον εν' το πιο σημαντικόν.

Εεεμ εν εσ̆ει κάποιαν συγκεκριμένην τεχνολογίαν που με κάμνει να ανησυχώ, ε, ανησυχεί με που εξελίσσεται η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε πολέμους, εμ, τζ̆είνον εξελίσσεται ας πούμεν μέραν με την ημέραν, εεεμ, τζ̆αι νναι, ίσως τζ̆είνον εν' το πιο ανησυχητικόν.

Αρέσκει μου πολλά το πρωίν που σηκώννουμαι τζ̆αι εν' ησυχία. Πριν να φέξει ακόμα, γιατί ζω μες στο κέντρον της πόλης τζ̆αι η πόλη εν' ε-, το κέντρον, έσ̆ει φασαρίαν πολλήν.

Να σου πω για μιαν ταινίαν που εν είδα ακόμα αλλά θέλω πολλά να την δω, εν' το Smuggling Hendrix, που εν' η ιστορία κάποιου που έφερεν έναν σ̆σ̆υλλούιν που τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές ενώ απαγορεύεται να μεταφέρεις ζώα

Εννά ήθελα πάρα πολλά να επισκεφτώ τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ειδικά τες Αραβικές χώρες, εεε τούτες που τωρά εν μπορούμεν να επισκεφτούμεν γιατί εκαταστραφήκαν λόγω πολέμου, λόγω του πολέμου.

Εεε, έχουν ευθύνη να ακούουν τον κόσμον, να αντιπροσωπεύουν την άποψην του κόσμου, εεε, έχουν ευθύνην να λαλούν την αλήθκειαν, αααμ, ό,τι κάμνουν να το κάμνουν αννοιχτά, εεε, τζ̌αι να αναλαμβάννουν την ευθύνη του αξιώματος τους.

Τα Χριστούγεννα συνήθως μαζευκούμαστεν ούλλοι στην γιαγιάν μου, ήταν τžαι τα γενέθλια του παπά μου κοσπέντε του Δεκέμβρη τžαι τούτον έτσι εζούσα το όταν ήμουν μωρόν, άρεσκεν μου που εγιορτάζαμεν ακόμα κάτι τα Χριστούγεννα.

Οι- οι γονείς τζ̆αι τα σχολεία εν' σημαντικόν να συνεργάζουνται γιατί η εκπαίδευση εν σταματά όταν χτυπά το κουδούνιν εεεμ τζ̆αι οι μιτσ̆οί εν' πολλά σημαντικόν να μαθαίννουν πράματα χρήσιμα στο σχολείον τα οποία μπορούν μετά να χρησιμοποιήσουν τζ̆αι στην ζωήν τους.

Εεε, εν ι-ξέρω ίνναμπου παίζουν τα μωρά τωρά εν' η αλήθκεια γιατί ούτε πρόσκοπος είμαι ούτε καλιούν με συχνά σε παιδικά ππάρτι, εεε ξέρω τες σακκουλλοδρομίες, θθυμούμαι που επαίζαμεν μαντίλιν εεε εμείς. Εμμ, νομίζω έναν παραδοσιακόν παιχνίδιν πλέον εν' το χωστόν.

Ανησυχεί με η... τούτη η εξάρτηση των ανθρώπων που τα κινητά, εεεμ το ότι ας πούμεν ξιχάννεις το κινητόν σου σπίτιν τζ̆αι σαν να τζ̆αι φεύκει η γη κάτω που τα πόθκια σου, εεε ενώ ώς πριν δέκα χρόνια έντζ̆' είχαμεν τούτην την ανησυχία.

Που ’μουν μιτσ̆ιά εμάζευκα τα πάντα, δηλαδή ίνναμπο' 'ννά σου πω, χαρτομάντιλα, αυτοκόλλητα, ε κοχύλια, μετά έμαθα ότι εν έπρεπεν να τα μαζεύκω τζ̆αι επήρα τα πίσω, εεε πλέον προσπαθώ να μεν μαζεύκω πράματα τζ̆αι να διώ.

Το παρπάτημαν εν' το αγαπημένον μου. Περπατώ πάρα πολλά μες στην πολην, προτιμώ το που ό,τιδ- οποιονδήποτε άλλον μέσον μεταφοράς. Μπόρω να παρπατώ με τες ώρες, αρέσκει μου τζ̆αι μες στην πόλη, τζ̆αι στην φύσην τζ̆αι στο βουνόν. Νναι, είναι σπουδαίον το παρπάτημαν.

Έννα ήθελα πάρα πολλά να ήμουν ελέφαντας, γιατί αρέσκει μου πολλά το κόνσεπτ της προβοσκίδας, μπορείς να κάμεις πάρα πολλά πράματα με την προβοσκίδα σου. Εχτός του ότι μπορείς να λουθείς, που εννοώ, πολλά καλόν πράμαν, επίσης μπορείς να πιάννεις τžαι πράματα με την προβοσκίδαν σου τžαι οι ελέφαντες εν' πολλά δυνατά ζώα τžαι απ' ό,τι λαλούν έχουν τžαι καλήν μνήμην.

Εεε ούτε πιστε΄υκω ούτε εν πιστεύκω στους εξωγήνιους, επειδή εν ι-ξέρω πολλά πράματα για το διάστημαν. Εν μπορώ να φανταστώ ότι είμαστεν μόνοι μας στο σύμπαν, εννοώ σαν ζωή, μορφή ζωής, αλλά που την άλλη εν μπορώ να φανταστώ πώς εννά ήταν οι εξωγήινοι.

Νναι, αρέσκει μου πάρα πολλά να φορώ μιαν ζ̆ακέτταν του παπά μου, γιατί εν' πολλά βραστή τζ̆αι αρέσκουν μου τζ̆αι τα χρώματα. Εν' μπλε τζ̆αι έσ̆ει πάνω λιλά, πράσινο, έσ̆ει ωραία γήινα χρώματα. Εμμμ

Η οικογένεια μου εμ δουλεύκει για να φκάλλει τα προς το ζην ε ο καθένας ασχολείται με κάτι διαφορετικόν τζ̆αι εν' ωραίον τούτον, γιατί άμαν βρεθούμαστεν συζητούμεν για τες δουλειές μας μαθαίννουμεν τι κάμμει ο καθένας.

Επαίζαμεν πολλύν χωστόν. Δηλαδή εκαμμούσεν ένας τζ̆αι οι άλλοι εχώννουνταν τζ̆αι έπρεπεν να φκει να τους έβρει. Επαίζαμεν μήλον, έφα αρκετές φορές την μάππαν μες στα μούτρα, εεε νναι.

Εννά ήθελα πολλά να μάθω να γράφω κώδικες, ‘ντάξει σε κάποιον παράλληλον σύμπαν μάλλον, γιατί τωρά εν μπορώ να δω πώς μπορώ να μάθω να κάμνω τούντο πράμαν, αλλά βρίσκω το πάρα πολλά ενδιαφέρον να μάθεις μιαν τεχνητήν γλώσσαν, να-, τζ̌αι να την χρησιμοποιείς σωστά για έναν σκοπόν.

Θθυμούμαι που επέθανεν ο πρώτος μου σ̆σ̆ύλλος, ο Λάκκης. Ήταν, εν ι-ξέρω, ό,τι πιο τραυματικόν έζησα σε τžείντην ηλικίαν. Είχα τžι έναν ημερολόγιον τότε τžαι έγραψα πολλές φορές για την απώλειαν μου.

Εν ι-ξέρω να σου πω ακριβώς μμμ, τωρά μαθαίννω τι εν' τούντο πράμαν, η τεχνητή νοημοσύνη, θκιαβάζοντας εεεμ προσπαθώ να παρακολουθώ τες εξελίξεις εεεμ άρχισα να συναναστρέφουμαι τζ̆αι με το chat τον τελευταίον τζ̆αιρόν.

Νναι, είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρίαν να πάω σχολείο, μετά είχα την ευκαιρίαν να σπουδάσω κάτι που εθκιάλεξα εγώ. Είμαι πολλά ευγνώμων που έχω το σπίτιν μου τζ̆αι κάθε νύχταν που πάω να τζ̆οιμηθώ λαλώ μακάρι να 'ταν ούλλοι οι ανθρώποι τόσον τυχεροί.

Αρέσκει μου πάρα πολλά να παρπατώ, αρέσκει μου το ποδήλατον, να κινούμαι μες στην πόλην με το ποδήλατον μου, τζ̌αι επίσης αρέσκουν μου οι καταδύσεις, εεε, αρέσκει μου πολλά να 'μαι μες στο νερόν το καλοτζ̌αίριν, εμμ, τζ̌αι να θωρώ τα ψάρκα.

Αρέσκει μου πάρα πολλά η ηλεκτρονική μουσική, εεε θωρώ σαν- τούτον το είδος μουσικής σαν μιαν εξέλιξην της κλασσικής μουσικής. Εμ το γεγονός ότι εν έσ̆ει στίχους ε... έτσι κάμνει το πολλά ενδιαφέρον γιατί αφοσιώννεσαι στον ήχον, στην μουσικήν.

Αρέσκει μου πάρα πολλά το τραούδιν «αγάπησα την που καρκιάς» τζ̌αι λαλεί «αγάπησα την που καρκιάς, άμμαν 'ντζ̆ε χάρηκα την, τον έναν γρόνον είχα την, τον άλλον έχασα την, ω, την καρκιά μου έσ̆εις καμένην τζ̌αι με τυρρανείς, ω, αλυπήθου με τζ̌' αρκίνα πιον να με πονείς»

Θθυμούμαι τες γειτόνισσες μας, εεεμ, που ήταν φιλενάδες της γιαγιάς μου, θθυμούμαι την Λαύραν, την Κίκαν τζ̆αι την Κιουλούν, τζ̆αι που 'μουν μωρόν ήθελα να γίνω κομμώτρια τζ̆αι να τες χτενίζω, τζ̆αι εκάθουνταν τζ̆αι εχτένιζα τες, οι καημένες.

"Νναι, η κοινότητα μου διοργανώννει παραδοσιακούς χωρούς τζ̆αι μουσικ΄ην. Ο Δήμος Λευκωσίας εν' αρκετά ""άκτιβ"" πάνω σε τούτον, εεμ τζ̆αι κάθε λλίον τζ̆αιρόν έχουμεν την ευκαιρίαν να παρακολουθήσουμεν κάτι που έσ̆ει να κάμει με την παράδοσην."

Εεμ, δυστυχώς έναν πρόβλημαν που αντιμετωπίζουμεν όι μόνον στην περιοχήν μου αλλά σε ούλλην την Κύπρον εν' ότι εεε εππέσαν πάρα πολλά λεφτά στην ιδιωτικήν εκπαίδευσην τζ̆αι έτσι η δημόσια εκπαίδευση έμεινε λλιον πίσω εεεμ το οποίον εν' άδικον.

Εεε νναι πιστεύκω ότι ανθρώποι διαφορετικών ηλικιών χρησιμοποιούν την τεχνολογίαν διαφορετικά, γιατί έχουν άλλες ανάγκες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ψάξει να βρει μιαν συνταγήν, ή μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογίαν για να επικοινωνήσει με κάποιον στο εξωτερικόν.

Οι υγιεινές τροφές απ' ό,τι ξέρω είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, εεεμ οτιδήποτε εν έσ̆ει υποστεί επεργασίαν, εεεμ το γάλαν το γιαούρτιν, εεεμ οι ίνες, οτιδήποτε περιέχει φυτικές ίνες.

Εεεμ, αρέσκουν μου ούλλες οι εποχές του χρόνου. Η κάθε εποχή έσ̆ει την μαγείαν της γιατί εεε ανάλογα με τον τζ̆αιρόν εεε μπορείς να κάμεις άλλες δραστηριότητες. Το καλοτζ̆αίριν μπορείς να πάεις στην θάλασσαν, τον σ̆ειμώναν μπορείς να μείνεις σπίτιν σου τζ̆αι να θκιεβάσεις τα βιβλία σου.

Εεεμ, τες γλώσσες τζ̆αι τες διαλέκτους που μιλώ έμαθα τες είτε στο σχολείο είτε που σπίτιν, εεεμ έμαθα τες είτε σε παιδικήν ηλικίαν ή μετά ας πούμεν σε εφηβικήν ηλικία- ηλικίαν, εεεμ τες τελευταίες γλώσσες που έμαθα, έμαθα τες μετά που 'τέλειωσα το πανεπιστήμιον.

Εν είμαι ιδιαίτερα του αθλητισμού αλλά αρέσκει μου να παίζω παιχνίθκια σε ομάδαν, έσ̆ει χάζιν να παίζεις με άλλους. Εεεμ αρέσκει μου να παίζω τζ̆αι ατομικά παιχνίθκια γιατί θωρώ τον εαυτόν μου πώς συμπεριφέρομαι.

Εεεμ, έχω μιαν φίλην μου στην Λεμεσόν, που η οικογένεια της επήαιννεν πάντα στην γιορτήν του κρασιού, εεεμ, βασικά οι γονιοί της εγνωριστήκαν εις την γιορτήν του κρασιού, οπότε είναι σαν την οικογενειακήν παράδοσην για τζ̌είνους να πηαίννουν κάθε χρόνον.

Έχω πολλύν διόρθωμαν, εεε, δηλαδή την Κυριακήν πρέπει να κάτσω τέσσερις, πέντε ώρες να διορθώσω, τζ̌αι αγχώννουμαι γιατί θέλω να είμαι δίκαιη, θέλω που την μιαν να πηαίννουν καλά οι μιτσ̌ιοί, που την άλλην ‘ντάξει, πρέπει να μαθαίννουν που τα λάθη τους.

Ε, η περιοχή μου εμέναν έσ̆ει πάρα πολλούς γιατρούς, εεε, δηλαδή αν φκεις που το σπίτιν μέσα σε λλία λεπτά έσ̆ει πιστεύκω ούλλες τες ειδικότητες δαμαί γυρόν, εεμ, 'ντάξει κάποτε πρέπει να περιμένεις αρκετόν τζ̌αιρόν μέχρι να βρεις ραντεβού, αλλά πιστεύκω ότι εν έσ̆ει κάτι που εν μπορούν να σου προσφέρουν.

Εεεμ, αρέσκει μου πάρα πολλά να πηαίννω στην εκκλησίαν το Πάσχαν, ε, έσ̆ει μιαν παλιάν εκκλησίαν μες στην παλιάν την πόλην, τον Άη Κασσιανόν, εεεμ, επηαίνναμεν τζ̆ειαμαί που 'μαστεν μωρά, ε τζ̆αι ο παπάς μου εμάθαιννεν μου τους ψαλμούς, τζ̆αι παρόλον που είμαι κορούα τζ̆αι εν εδικαιούμουν να μπαίννω μες στο ψαλτήριν εστέκουμουν πόξω κοντά τζ̆’ έψελλα μαζίν τους.

Εεε στον αρραβώναν, εεε, έπρεπεν να πάει ο γαμπρός να ζητήσει την νύφφην εεεμ απ' ό,τι ξ̆έρω εβρέθουνταν οι οικογένειες μες στην σάλαν τζ̆αι εσυμφωνούσαν, μετά που λλίον τζ̆αιρόν επαντρεύκουνταν τζ̆αι εκαλούσαν το σόιν, το χωρκόν, ε, ήταν μεγάλον μεγάλον γλέντιν.

Έναν μεγάλον δώρον που έπιασα πριν δέκα χρόνια πιο πρόσφατα εεε ήταν που 'βάλαν καμπόσοι φίλοι μου, ούλλοι οι φίλοι μου νομίζω λεφτά, τž' επιάσαν μου μιαν πολλά καλήν στολήν της κατάδυσης, η οποία μπορεί να ήταν τžαι γύρω στα τρακόσ̆ια ευρώ.

Εεεμ, τα συστήματα κοινωνικής υποστήριξης μπορούν να 'ν' αποτελεσματικά εάν και εφόσον ξέρεις ότι υπάρχουν τζ̆αι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Δυστυχώς ο κόσμος έννεν' ακόμα πληροφορημ΄ενος για τα- τούτα τα συστήματα αλλά ίσως να γίνεται καλή δουλειά απλώς να μεν τα γνωρίζουμεν.

Εννά ήθελα πολλά να επήαιννα έναν ταξίδιν στην Ιαπωνίαν εεεμ για να γνωρίσω την κουλτούραν που πρώτον σ̆έριν να δω την φύσην της χώρας τζ̆αι να δοκιμάσω ούλλα τα φαγιά

Εεεμ, οι ανθρώποι στην χώραν μου πκιερώννουσιν με cash, με κάρταν τζ̆αι τωρά που οι κάρτες εν' πά' στα κινητά ή πά' στα smart watch θωρώ τζ̆αι πολλύν κόσμον που χρησιμοποιά, νναι, τες συσκευές του για να πληρώσει.

Εμ που ήμουν μωρόν άρεσκεν μου πάρα πολλά το φθινόπωρον, νομίζω κρυφά ακόμα αρέσκει μου το φθινόπωρον, παρόλον που ξεκινούν τα σχολεία, εμ αρέσκει μου γιατί αλλάσσει ο τζ̆αιρός, ππέφτουν τα φύλλα αλλάσσει... αλλάσσει το χρώμαν της φύσης.

Ο κόσμος που φεύκει που την κοινότηταν μου φεύκει κυρίως για να έβρει δουλειάν στο εξωτερικόν, για να σπουδάσει, εεεμ επίσης για να ταξιδέψει να δει κάτι διαφορετικόν.

Ένα, δ΄υο, τρία τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα. Τούτα εν' τα νούμερα τα κυπριακά. Α, τζ̆αι το μηδέν, εν είπαμεν το μηδέν. Ξεκινούμεν που το μηδέν.

Εεεμ, εγώ προσπαθώ, για να εξοικονομώ λεφτά, εεε προσπαθώ να μαειρεύκω πάρα πολλά σπίτιν αντί να τρώω έξω, να χρησιμοποιώ το ποδήλατον μου αντί τ' αυτοκίνητον μου εεμ τžαι να σάζω τα ρούχα μου τžαι τα παπούτσ̌ια μου άμμαν χαλούσιν, ώστε να μεν πρ΄έπει να γοράσω τžινούρκα.

Εγώ μπορεί να μεν συμμετέχω σε πολλές δημιουργικές δραστηριότητες αλλά έχω μιαν φίλην μου που πάει σε έναν improvisation class, όπου κάμμουν θέατρον τζ̆αι περνούν πάρα πολλά ωραία απ' ό,τι μαθαίννω.

Προσπαθώ να έχω λλίην έννοιαν του ίνταμπου ξοδεύκω κάθε μήναν, εμ, τωρά που έχω τους λοαρκασμούς μου πά' στο κινητόν μου η αλήθκεια εν' πιο εύκολον να παρακολουθώ ίνταμπου γίνεται, εμ, τζ̌αι να βάλλω έναν μπάτζ̆ετ κάθε μήναν ότι έχω τόσα λεφτά να ξοδέψω.

Νναι, όταν έππεφτεν το ρεύμαν, θθυμούμαι ήταν κάτι πάρα πολλά γοάου όταν ήμαστεν μιτσ̆ιοί. Έππεφτεν τζ̆αι πιο συχνά δηλαδή το ρεύμαν απ' ό,τι τωρά, ήταν ευκαιρία να κάμουμεν τα φαντάσματα, να κάμουμε ό,τι βλακείαν εσκεφτούμασταν δηλαδή μες στα σκοτεινά, μέχρι να 'ρτει το ρε΄υμαν.

Ανθυγιεινές τροφές όπως το- τα τηανητά, εεεμ, οτιδήποτε φτιάχνεται που αλεύρι άσπρον, η πολλή ζάχαρη, τούντα πράματα πρέπει να τα τρώμεν με μέτρον.

Εεε η κυβέρνηση έσ̆ει κάποια προγράμματα πρόνοιας, αλλά εν μπορω να πω οτι θα εχαρακτήριζα ποττέ την κυβέρνησην μου ως έναν κράτος πρόνοιας. Νομίζω ότι ενώ γίνουνται κάποιες ενέργειες, θα μπορούσαν να 'ν' πιο καλά τα πράματα.

Στην χώραν μου έχουμεν εκλογικά βιβλιάρια, τα οποία φκάλλει κάποιος μετά που κλείει τα δεκαοχτώ εεε τζ̆αι στες εκλογές πάει ο καθένας εις το εκλογικόν του κέντρον, συνήθως εν' το πιο κοντινόν σου σχολείον. Μπαίννεις μες σ' έναν μικρόν κουβούκλιον, κλείεις την κουρτίναν τζ̆αι βάλλεις σταυρόν στον υποψήφιον που θέλεις να ψηφίσεις.

Τες δουλειές του σπιθκιού τžαι του χωραφκιού, ο κόσμος εμάθαιννεν τες που τους πιο μεγάλους, δηλαδή οι παππούες τα παιθκιά, τα παιθκιά τα εγγόνια. Έτσι εμάθαιννεν ο κόσμος πώς να δουλεύκει στο σπίτιν τžαι στο χωράφιν.

Μεγαλώννουν πάρα πολλά ε΄υκολα τα εσπεριδοειδή στην Κ΄υπρον, αρέσκει τους το κλίμαν. Είσ̆εν μιαν περίοδον που τον Δεκέμβρην ώς τον Γεννάρην που έσ̆ει παραπάνω φρούτα, πορτοκκάλλια, μαντορίνια, γκρέιπφρουτ, τα πόμελα, έσ̆ει τόσα πολλά που εν μπορούμεν, εν μπορούμεν, εν προλαββαίννουμεν να τα φάμεν.

Αθθυμούμαι το πρώτον μου κινητόν, αθθυμούμαι την ημέραν που το έπια στα σ̆έρκα μου το πρώτον μου κινητόν τζ̆’ εν το επίστευκα, ήταν το Nokia τριάντα τρία δέκα, ήταν για μας ήταν κάτι το απίστευτον τότε, θθυμούμαι ότι εβούρησα να το φορτίσω τζ̆’ άννοιξα το τζ̆’ έπαιξα φιδάκιν.

Πιστεύκω ότι στην Κύπρον οι πιο πολλή κοινωνική βοήθεια έρκεται που τους ανθρώπους. Έσ̆ει κάτι γκρουπς στα μέσα μαζικής δικτύωσης όπου μπορείς να μπεις τζ̆αι να γράψεις τζ̆είνον που χρειάζεσαι τζ̆αι βρέθουνται, εν ι-ξέρω, έναν κατεβατόν ανθρώποι κάθε φοράν, πρόθυμοι να 'ρτουν να σε βοηθήσουν, τζ̆αι τούτον πιστεύκω ότι εν' πάρα πολλά ωραίον.

Που ήμουν μιτσ̆ιά εθκιάβαζα ό,τι έππεφτεν στο σ̆έριν μου, δηλαδή περιοδικόν, βιβλίον, παραμύθθιν, manual πώς να χρησιμοποιήσεις ξέρω 'γω το μίξερ, έπρεπεν να θκιεβάζω τούτα ούλλα τα πράματα να βοηθώ την γιαγιάν μου τζ̆αι εν' ένα σύστημαν που έμεινεν μου ώς τζ̆αι- ώς τωρά.

Εεε, έκαμα μαθήματα, εεε, γιουκαλίλι για θκυο χρόνια, εεε, τζ̌αι άρεσκεν μου πάρα πολλά, εεεμ, εννά ήθελα να μάθω να παίζω καλλύττερα σε κάποιαν φάσην στο μέλλον.

Η μεγαλλύττερη αλλαγή που επρόσεξα εν' τούτον- εν' τούτον με τα εμβάσματα, το να στείλεις λεφτά σε κάποιον παλιά ήταν ολόκληρη υπόθεση, έπρεπεν να βρεις τα άιπαν, έναν εκατομμύριον αριθμοί, τωρά μπαίννεις στο κινητόν σου, βρίσκεις τες επαφές σου, θωρείς ίντα τράπεζαν έσ̆ει ο καθένας τζ̌αι στέλλεις του πάρα πολλά εύκολα.

Συνήθως ο κόσμος λαλεί ότι όταν ήταν νέοι είχαν παραπάνω ελευθερίαν, είχαν όρεξην πιο πολλήν να κάμουν πράματα, ήταν ε΄υκολον τους να μετακινηθούν τζ̆αι μετά λόγω δουλειάς, υποχρεώσεων, κάπου χάννεται τούτη η ελευθερία.

Τζ̆είνον που με ανησυχεί παραπάνω τωρά, εμ, εν' ότι βλέπω ότι η αστυνομία κινείται κάπως αυθαίρετα χωρίς να λογοδοτεί σε κάποιον τζ̆αι βλέπουμεν παραπάνω επεισόδια με αστυνομικήν βίαν προς τους συμπολίτες μας τζ̆αι τούτον εν' κάτι που με ανησυχεί

Εμ απ' ό,τι βλέπω το πιο εύκολον πράμαν στην Κύπρον εννά ξεκινήσεις μιαν επιχείρησην. Όσον εύκολον ένι να την ξεκινήσεις τόσον εύκολον ένι να την κλείσεις. Εεεμ αννοίουν τζ̆αι κλείουν συνέχειαν μαχαζ̆ιά, επειδή μεινίσκω στο κέντρον εγώ τζ̆αι βλέπω το τούτον το turnover των επιχειρήσεων, νναι.

Οι ονομαστικές εορτές στην Κύπρον εν' κάτι πολλά σημαντικόν για τους ανθρώπους εν' όσον σημαντικόν εν' τα γενέθλια. Δηλαδή κάποιος που εννά γιορτάζει εννά τζ̆εράσει, εεε εννά το πει, να το μοιραστεί με τους φίλους του, ακριβώς όπως κάμνει κάποιος που έσ̆ει γενέθλια.

Το όνλαϊν μπάνκινγκ είναι μια μεγάλη ευκολία. Δηλαδή θωρώ πόσον πιο εύκολον ένι να χειρίζεσαι τους λογαριασμούς σου πλέον, ενώ έχοντας συνέχειαν πρόσβασην όπου τζ̆αι αν είσαι. Θθυμούμαι τον τζ̆αιρόν που επήα να σπουδάσω, που εν υπήρχεν ακόμα τούτον το κόνσεπτ του όνλαϊν μπάνκινγκ τζ̆αι εδυσκολευκούμασταν πάρα πολλά γιατί ήμουν στο εξωτερικόν τζ̆αι ανά πάσαν στιγμήν εμπορούσεν να μπλοκκαριστεί, να μείνω χωρίς λεφτά, να μεν το ξέρω, τζ̆αι πιστεύκω ότι τωρά το όνλαϊν μπάνκινγκ ήρτεν τζ̆αι έλυσεν τούτα τα προβλήματα.

Ωραία, το όνομα μου εεε σημαίνει, εν' έναν που τα πολιτεύματα. Έσ̆ει τζ̆αι έτσι έναν religious connotation. Αλλά ο λόγος που με εφκ΄αλαν έτσι εν' επειδή η γιαγιά μου εν' Βασιλική. Αλλάξαν το λλίον στην πορείαν, τζ̆αι εφκάλαν με Βασιλείαν.

Εεεμ ίσως να εσ̆ιόνιζε πιο πολλά παλιά ή αντί πιο πολλά για μεγαλλύττερον χρονικόν διάστημαν πά' στα βουνά, αλλά θθυμούμαι ότι που τον τζ̆αιρόν που 'μουν μωρόν ώς τωρά εννά σ̆ιονίσει κάθε χρόνον εμ σ̆αίρουμαι πάρα πολλά άμαν σ̆ιονίζει εμέναν αρέσκει μου να βλέπω τον τζ̆αιρόν ν' αλλάσσει εμ τζαι θθυμούμαι που 'μουν μωρόν, ήμουν δημοτικόν, τζ̆αι εσ̆ιόνισεν στην Λευκωσίαν τζ̆αι θθυμούμαι την χαράν που εκάμαμεν.

Νναι, ίσως εμετάνιωσα που εν εσυνέχισα τες σπουδές μου στην Αγγλίαν τζ̆ειαμαί που ήμουν σε έναν πάρα πολλά καλόν πανεπιστήμιον με άριστους καθηγητές, ίσως βλέποντας πίσω να έπρεπε να είχα μείνει τζ̆ειαμαί.

Κατά την γνώμην μου εν υπάρχουν άχρηστα ζώα, εεεμ, εννοώ ότι όταν μιλούμε για άγρια ζώα, εεε, έχουν, παίζουν ούλλα τον ρόλον τους στην φύσην. Τωρά για τα ζώα που, εεε, εκατασκευάσαμεν εμείς. Ξέρω ‘γω; ίσως το τσ̆ιουάουα.

Νναι, υποτίθεται ότι άμμαν ήταν πολλά βαρύν το καλοτζ̆αίριν, δηλαδή άμμαν είσ̆εν, έκαμνεν πολλές πυράες το καλοτζ̆αίριν, εννά 'ταν σημάδιν ότι εννά 'ν' βαρετός τζ̆αι ο σ̆ειμώνας, κάπως έτσι το 'βλέπαν οι παλιοί, τωρά με την κλιματικήν κλι- κρίσην, όμως, νομίζω εν ισχύει πολλά.

Εεεμ, όταν ήμαστεν μιτσ̆οί εμείς ήταν πολλά της μόδας οι καμπάνες τžι εφορούσαμεν ούλλοι, τžι όσον πιο ανοιχτή η καμπάνα τόσον πιο χαρούμενοι τžαι περήφανοι ήμασταν. Εεεμ, νναι, ήταν ωραίες οι καμπάνες.

Κάμνουμεν εν χάννουμεν γιορτήν εεε δηλαδή εν χάννουμεν ευκαιρίαν να κάμουμεν γλυκά στην οικογένειαν μου, οπότε για τα Χριστούγεννα κάμνουμεν πάντα τα μελόμαχ- μελομακάρονα, κουραπιέδες, τζ̆αι τα ξεροτήανα τα σύρνουμεν πά' στην ταράτσαν το Πάσχαν εννά κάμουμεν πάντα τες φλαούνες μας τζ̆αι κάτι μπισκόττα με πορτοκκάλλιν.

Αρέσκει μου πάρα πολλά να κολυμπώ τζ̆αι στην επιφάνειαν αλλά τζ̆αι στον βυθόν της θάλασσας, εεε εμεγάλωσα μες στο νερόν, τούντο συναίσθημαν που νιώθεις ότι αιωρείσαι όπως τον αστροναύτη στο διάστημαν νομίζω εν' τούτον που το κάμνει να 'ν' τόσο special.

Η τεχνητή νοημοσύνη απ' ό,τι φαίνεται έσ̆ει πάρα πολλές χρήσεις στην καθημερινήν ζωήν. Ο κόσμος μαθαίννει τžαι εξοικειώννεται ώσπου περνά ο τžαιρός με την τεχνητήν νοημοσύνην τžαι απ' ό,τι βλέπω μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ούλλους τους κλάδους τους επαγγελματικούς αλλά ακόμα τžαι για προσωπικήν χρήσην τžαι σ̆αίρουμαι που βλέπω τον κόσμον ότι προσπαθεί να μάθει να χρησιμοποιεί τούντο εργαλείον.

Ε, νομίζω ότι, ε, πλέον εσυνειδητοποιήσαμεν ούλλοι την ανάγκην του να ενσωματωθεί η τεχνολογία στην εκπαίδευσην, εν' πολλά σημαντικό οι μιτσ̆ιοί να τελειώννουν το σχολείον τζ̆αι να ξέρουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία τζ̆αι όταν λέω να ξέρουν εννοώ να 'ν', να 'ν' ενημερωμένοι για τους κινδύνους αλλά τζ̆αι τα οφέλη της.

Το Πάσχαν εεεμ εννά κάμουμεν την σούβλαν μας, το κοκορέτσιν μας, άλλα παραδοσιακά φαγητά, να μαζευτούμεν ούλλοι μαζίν την Κυριακήν του Πάσχα να φάμεν εεε την Μεγάλην Εβδομάδαν αρέσκει μου πολλά να πηαίννω να ακούω τες ψαλμωδίες στην εκκλησίαν, εν' μια ωραία περιόδος το Πάσχαν τζ̆αι για τζ̆είνους που πιστεύκουν αλλά τζαι για τζ̆είνους που εν πιστεύκουν.

Που ήμασταν μιτσ̆οί είσ̆εν πολλά σινεμά στην Λευκωσίαν, εννοώ πολλά σε σχέσην με το μέγεθος της πόλης τζ̆αι τον αριθμόν των ανθρώπων που ζουν, τζ̆αι ήταν κάτι που άρεσκεν μας πάρα πολλά να κάμνουμεν, ενιώθαμεν τζ̆αι τζ̆είν' την ελευθερίαν. Τωρά, κοίτα, ελλιάναν τα σινεμά, εν' τζ̆' οι αλυσίδες τωρά, αλλά εμέναν αρέσκει πολλά μου να πηαίννω μιαν κάθε τόσον στο Πάνθεον, ειδικά έτσι νωρίς την Κυριακήν, τζ̆αι να βλέπω μιαν ταινίαν.

Αρέσκουν μου ούλλα τα χρώματα, πάντα αρέσκαν μου ούλλα τα χρώματα, εν θεωρώ ότι κάποια χρώματα εν' πιο ωραία που τα άλλα, ε το μπλε, το πράσινον, το κίτρινον, το κότσ̆ινον αρέσκουν μου τούντα χρώματα, αρέσκει μου το πορτοκκαλλίν αρέσκει μου το λιλά εεεμ ακόμα τζ̆αι το άσπρον τζ̆αι το μαύρον εεεμ αρέσκει μου να τα βλέπω κυρίως στην φύσην, στην φυσικήν τους μορφήν.

Εεε... Οι τράπεζες υποτίθεται ότι τωρά εγγυούνται σου μέχρι εκατόν σ̆ιλιάες ευρώ στις καταθέσεις σου, τζ̆αι τούτον ήρτεν μετά που... νομίζω- αν δεν κάμνω λάθος εν' ευρωπαϊκή νομοθεσία τούτη. Εεμ... Γιατί μες στην οικονομικήν κρίσην έχασεν ο κόσμος τα λεφτά του που την μιαν στιγμήν στην άλλην.

Αρέσκει μου τζ̆αι να κάθουμαι σπίτιν, είμαι σπιτόγατος, αρέσκει μου να κάτσω σπίτιν μου να μαειρέψω, να θκιαβάσω τα βιλία μου, να συσταρίσω, να κάτσω στον κήπον μου, αλλά αρέσκει μου πολλά να πάω τζ̆αι έναν περίπατον, είτε περπατητή είτε με παρέαν, ας πούμεν εχτός Λευκωσίας, να πάμεν να περπατήσουμεν στο βουνόν να αλλάξουμεν σκηνικόν να δούμεν λλίον την φύσην

Αρέσκει μου πάρα πολλά άμμαν βρέσ̆ει ε εντάξει επειδή εν' μια αλλαγή εεεμ αλλά τζ̆ιόλας εεε επειδή δικαιούσαι να κάτσεις έσσω σου τζ̆αι να δεις, να δεις λλίην τηλεόρασην, να θκιεβάσεις τα βιλία σου, να κάμεις δουλειές που εν θα τες έκαμνες αν δεν ήσουν αναγκασμένος να μείνεις μέσα.

Όταν ήμαστεν πιο μιτσ̆ιοί, εεε επηαίνναμεν κάτω δισκοθήκες για να διασκεδάσουμεν, είσ̆εν ένα θκυο κλαπς, επηαίνναμεν ούλλοι τζ̆ειαμαί, τζ̆αι όταν εννοώ ούλλοι, εμαζεύκετουν ούλλη η Λευκωσία τζ̆αι τα περίχωρα της Λευκωσίας τζ̆αι τα χωρκά επίσης, ήταν ούλλος ο κόσμος κάτω το Σάββατον την νύχταν.

Εμ, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι αξιοθαύμαστοι στην Κύπρον, εμ, που λογοτέχνες, ζωγράφους, χαράκτες, νναι, ποιητές, εε, πιστεύκω ότι η Κύπρος, εε, εκπροσωπείται σε ούλλων των ειδών τες τέχνες.

Εμ, εννά με ενδιέφερεν πάρα πολλά να κάμνω γλυκίσματα, εν' κάτι που μου αρέσκει να κάμνω τούτον, έσ̆ει πολλά χρόνια που ασχολούμαι, αλλά εννά μου άρεσκεν να επήαιννα να 'παρακολουθούσα τζ̆αι έναν course στην ζαχαροπλαστικήν, ειδικά για να φτιάχνω πράματα που εν έχουν πολλήν ζάχαρην.

Εεε, παρατσούκλια στα κυπριακά, ας πούμεν τον Χαράλαμπον φωνάζουμεν τον Πάμπον, τον Γιώρκον φωνάζουμεν τον Κόκον, τον Παναγιώτην Πανίκκον.

Ακούω πάρα πολλύν ραδιόφωνον, εε.